Nurmalment mi l'ai pa da bëzogn dë dörmi vaire, cuindi stagu sempre dezvià tardi la seira, preferisu ste vardé la televiziun, pöi lezi ën poch ën bel liber e pöi la matin m'ausu anche abastansa prest, ën la zman-a perché sun ubligà perché pöi devu esi prest a travaié, ënvece ënt ël weekend ormai l'abitüdine al e cula li ecco